Indesiko agnatine valizeko ao sa da gne passeport izy ame taratasy hahalalagny anahy satria da mety iaho sakanan'olo hoe a vahiny aminay eto anao, asehoy atiky e taratasy mamp- mampa-aradalagny anao izay e sy adigno agnatine raha izay da gne gne plan satria manko sy talaky ho hitanao aby hoe a itoa iay da handeha atoa, mba mila plan na GPS moa la sa mana téléphone, mety aby izy.